Orukuburwa otturo ekiiro, amageezi genakumuwa ata byaama nyamusaana, aguume nakora emiirimu. Ekiro obukiihiika, otuuro netwiija rundi ahurelize <hesitation> ahurilize ebiziina, asome ebitaabu. Atunge ekintu ekyo ku, atunge ekintu ekokukora baitu atagenda mukitaabu oturo tukataizire, atunge ekyo kukora, asoome ebitaabu, asoome amakuru, niibyebu.